Sportga pul tikishni juda yoqtirmayman, buna qarshiman. <hesitation> Bu odamlarga qiziqarli bo'lishi mumkin, lekin u bilan ehtiyotkor bo'lish kerak va deyarli qatnashmaslik va bunga aralashmaslik kerak.